أنا لما أجي أربط جزمتي أسحب الناحيتين حقين الرباط، أبدا أحط وحدة فوق الثانية وأربط ربطة أساسية بعد كذا أبدا أكمل على نفس الشكل وحدة فوق الأخرى وحدة فوق الأخرى، إلين ما أخلص ال- الخيط حق ال- الجزمة يعني أو الحذاء أو كذا، وبعد كذا أتأكد إن إصبع الخنصر ماسك الرباط وأربط الربطة الأخيرة والنهائية.